Anen jiren anen sunii anenii gaalat jirra, ka looni jirra ka reat jirray, anen ka sillanen hinjiren, anen sunii anen ka silla, anen sun dikko yeloa, aminen lilla is kunir itita, ka galanen, ka gaalatif ka loninen, ka gaalat ir rangi issan ir diko yeloa, ka lonin adi, ka reanenii adiay, amo ka reati wonir adi ka lonir adi.